Para omonamictihqueh sa ochochcolohqueh, nomas se fueron, hasta después se fueron a rendir a los ocho dí, yacah yeh ompa ya nipresentaroua notlalantleh <noise> pero sa qubica noteopa, ca noteopixqueh para tlanah itlah inois buaileh, nada, no hay algo, nicu, eh, nicu ixu, neneh que, yabi, no tienen así, nomas lo llevó por el civil. que vive la la iete, amo, sobro yacah ua romingo yacah, ua romingo, semuanah, si sabe.